ka pun ningi indonda muone in je in muani bembe in nai kan dondi muon dwi wulok yiti, sei in je kan anguwow piyou we sei in ange kan donda bu muon dwi in je bu ne jor din wuni mun in angu pe se inyanna nugu kausuwou, inyanna nugu kausuwou anda kan dondi muon dwi in je sei ba chwatangi dimbre jor di in ninga dimbre, nder gunun kwi in nnani ar chuko pun angu in watao buri anda ar ka nyangu kwi girai in nyinga bu jendi twi in jebe bu ner muon du chongu yi pin dwi, ka juloh wei toh pere inyanna nugu jun don tagi in nkasa jendi don in je dinyin dwi mere a riganga a chulo koh. Muon pinui. Yoko dubu kwara mere noh ba pito bwalau nyangu yo ko muon din in je in pinu dwi doh ru? Bu ruwongi towuna koh ba ambur nakagu neru? Dingin jun bugumbur neru ka jun bumbri yoko bu de towo bu de bu ruwo po bongombru ko ba ka yoron benyina ambir jegu neru. Mima ka pun ningi in donda muon dwi wulok in sinseu in je. Kan in je yiti dingin palaka in ninga dimbire in de gundu in de in de in naa digin palaka, ka in anguwa piau wei in ang ka in je yiti sei in nuwa ten sei ninga geu innuwa in riya toh jor din in riya dwi mere in wuni in angu pu in anguwow ka in ya posi ne sei in muanga bembe ka in muani bembi dwi. In kelo in kelnuwe kanagudu in de jompi in de manuwe in muanga in muanga in muanga ba dira, ka diri in de in naa mere in ti jendi yi pinu mere kenan to sei in suwa jor di in pituwe bwalau ki nyangu don, ka nyangu ningi don ana kapun nan pero in pito bwala nyangu in cha muon mi in dilo ali ti in nkasi ka in dilo kakandi wei ka in dilo wedi wei ka in dilo kawa wei ka in dilo kegu wei in dilo ka in dili in siguseu don in je in swera nyanbrangu. Kan lan nyambrangu toh ka in bachuwe kura jama wei in mbacha kwura jama in bwalah yi bajimpi in bwalah ba ninga teng in, singuseu in je ka pun ningi ba duri yitutu ba ninga teng ma ba gwala ku chongo yi bwalau dingin toh ali tin in kasi digin yoh teng kura jama wi ten badama ka ma bwali yi bajimpi, yoh kana ma chennu bu bwalau ne noh puyi ma kwanda tibak ma musiyo, ma musiyo, ma musiyo ma te ma koti, ma koti, ma koti noh kotiri yi kagu tena ko kuma ma panna pilai ma te ma koti ma yiki tinang tsrr dwandiye twi ka ma yikir dwandiye twi sei ba du pu lingling ma de ma bwala. bajimpi sui yika muasi ma te ma musiyo ko kuma ma de ma panna tenah ma bacha rep rep rep. ma de ma de ma panna miriyou ma bwala yitonoh ye ka ma bwalou suma mua wei ka moi muone ma ya ali ne. Ma te ma musiyo ka ma musuri ma de ma bwala ka ma bwali ma ninga bajimpi ma si ma musiyo mua ma de ma panna baninga teng kwerek kwerek kwerek ma jegu tibak teng. Ner wu jewei ma puwo ka ner na je ne ma simsei ma je jendi mai, twi tu in ka mua manui tengu koh toh a yito a yito ma je ma riya mere ai ma kasa gundu ma naanaa ka ma naani ma riya, ma swera pun don pero don maninga don tu ma kasi don ka ma kasi jeniya cha wei ka- mo yo ko chiko yi nyakaran wuna pwalchin tuya ma puwei ma nyer pwalchi ka ma nyer di pwalchi ma de ma swarya ka ma swardi ka bondi ma de ma kachina dindi ka ma kachin dindi ma pitin bwalau ka ma pitin bwalau ba biyah ka bii ma chuanga ma nyi kanawe ba yiya kanowe ma nyi kanawe ma nyi, kanawe ma nyi, sei ma dugun tomai ka ma dugun tomai in ka ma ninga ma je ana pwalchi dwi noh dili ma bacha kwendele ma de ma tena miriyoh ka ma teni miriyoh ma chasa ma chasa toh yoko mere memakon manja wu yoko noh dilon aligyi yi tonoh wuna yoh, nankwi noh dili yi kwendele kama bachi kwendele wi ma de ma de ma panna miryoh ye ka ma woh yi geri wei ma ninga geri ma twi ma menanga ma sssula. Ka geri ma twi tum wei ma de ma chenna bwalau ka ma chenni bwalau ma kuchin bwalau, ma kuchingu bwalau ka bii. Ma bacha kwendele soyaga kwedel moh wi pa ma de ma chenna bwalau ma nyanga ka ma bacha kama bachi ma de ma panna doh kwi bure suga, suga wi twi gomaya goma ya bwi twi noyir kin mai iyali na goma sugawa bwi toh ka ma woyi tonah ma de ma de ma panna ka ma ya tonoh don ne kwedel wi ka ma panni ba ninga teng ba ninga swiril ye kama woyi basuli wei ma bacha basuli ma menega mua basuli sui mua no yangi yangi yoh ma menenga ma nyanga ka ma nyangi bam ba ma de ma bacha ma de ma pannah a pwi geri ma twi. Ka lan nyangu bakwara tumangi kin yi anda lah kumi anda kelo geri bayi na, yi anda lah kumi yi kelo geri bayi na. Bu na geri bir twi bu riyanga ka bu riyani ko jor du bu riyanga mere, bur bu watin bur bu yanna ningu kakari biri ka bu jagandi don kin in anda ana nyinga geri bayi nah muon dor kage.